Byo nimbiteeka omu mwanya gweshanzire muhangomu kugira ngu mbisikataringe bitaajunda.

Abakaiku n'abagurusi baine kuhaabwa ekitiinisa ba baraa baha emirimo y'okwegyesa abaana bato okwegyesa eby'empinga ebyabaire biremire ab'obunyakare reero ba abato baabita omu nkora abakaikuru n'abagurusi baine ekitiinisa

Enju yangye ndagikuuma kuguma eri enyonjo kurabira omu kujisimuura burizooba.

Obuzibu omu maka kuza kubumaramu n'okukwatanisa especially omukazi n'omushaija kureebeka ngu baakwataniisa baamanyana baacomunicatinga

Kunaaba omubiri buri eizooba kiraihaho obugwire, omuntu yaanaba buri eizooba araayayetambira kugira zimwe na zimwe.

Ekintu kyoona ekitari kyawe toshemereire kuba orakigyendaho mbwenu nintekateka ngu okuhereza ekitiniisa ebyo bintu n'okubyehara okamarwa n'ekyaawe e'kyoyine.

N'okubagambira ebintu by'emicwe mibi kubirareeta ebuzibu mbwenu baka kubyehara haza bakaguma baine obusingye

Turakoresa efuka n'emihoro mu nk'ebikwato ebi turakoresa omu kuhinga n'omu n'okuriisa

Abashaho orashanga bari omu marwariro, obumwe amarwariro obumwe gatarimu mibazi oshange yaaremwa oku araaragurire omuntu.

Ekikuru obutanywa shukaari nyingi nainga okugikyendeeza ahabwokuba amagara gaitu twanywa shukaari nyingi turaba turenda kweta ha rutezo kwonka twagikyendeeza oshanga waagira amaani kandi omubiri gwawe gwatambura gye.

Turabaasa kuhweera abegyezi abeine oburema omu bwegesa omu Uganda turabatwara aha mashomero, turombeka amashomero hiihi kandi turabatereaho nk'entambura abatarabaasa kutambura hare kwenda ngu batungye obwegesa burungi.

Esimu nyowe nkagibona omu mwaka gwa enkumi ibiri na mwenda.

Ibura ryemiriimu riretiire abantu baayeyanga batandika kuza kwiba n'okusheegasheega omu maka g'abantu.

Okuraara mukamba k'ensiri nigwo muringo gundabaasa kwerinda okurwara omuswiza n'abeeka yangye

Ni kikuru ahabwokuba kirareetamu emihondano

Okushutama n'abaana baitu tukaganiira nabo kandi tukabeegyesa ahabyobuhangwa.

Banywani bangye ku baakuhagira emicwe mibi, ndabagambira ebi barikukora ku bitaboniire, reero ebyo baaba batahindwireho, egyo guruupu ngirugemu.

Ebijwaro byangye ndabiyonja omu buryo bw'okubyoza nkabigorora kandi nkabibiika gye.

Omuringo oguhikire oguri ogundikubaasa kukozesa kuhwera omuntu ari mubusaasi n'okumuhuumuriza kandi ekyakimureetiire obusaasi naaba nkiine nka kimuheereza

Abaishiki bato n'okubagambira ngu egyo tiyo muheru yaabo barabaasa kugaruka omu ishomero beege baamara kukyuusa abaana then babe ekintu kyomugasho omu maisho

Obuhabuzi obu ndikubaasa kuha abaishiki abaratwara enda bakyari bato

Ndabanza nsabe ntakabyamire, nyekwase owa ahaiguru abe niwe yaakuma ekiro kyangye

Obwire bwangye butari bw'okukora emirimo ndakunda kushoma baiburi

Nyowe ndateekateeka ngu tihariho oburemeezi bw'amaani okwihaho n'oburungi oburi omu kutaasya omukazi omwe kuba waaba oine omukazi omwe murakwatanisa mukorere hamwe, mukorere entunguuka, mukorere abaana banyu, ebintu bigyende omu maisho.

soso meediya ereesireho obutabanguko oshanga omukazi yaija tarenda kureebera abaana tareenda kuteeka yahika omuka obwire bwingi buri aha simu omushaija tahiire tayimu abaana mbwene kireesire obutabanguko omu maka obutaheereza tayimu abaana mbwenu buri omwe naakora ekyeye

Abeebembezi bashemereire kwegyesa abantu b'omu kyanga kyangye ekiringi ekiri omu kuba abayonjo.

Obwegyese butumire abantu batarwara endwara zitari zimwe na zimwe ahabw'okumanya nk'oku bashemereire kwetwaza.

Naagira eirungu ndaronda ekitabo ky'okushoma

Ebyokurya byangye muuka yangye ndibi ndabibiika bifundikiire kandi byahora mbitagase

Abagurusi n'abakaikuru tushemerire kubaheereza ekitiinisa ekibashemereire omu kubayamba, kubabakorera aha miriimu yaabo y'omuuka, kubaheereza nka akasente abarabatareebaasa, ndareeba nk'amakanisa obumwe baraija barabashembeza nk'omu maka gabo abatarabasa kuza ahakanisa kandi nk'okubaheereza nk'entambura abatakuba abakubiire beine amaani konka batakabasa kutambura.

Haaaba hariho ekizibu omu kyanga kyaitu, omwebembezi ashemereire kugambira abataka ekiriho kandi akagyenda n'ebya n'aba n'eby'okwerinda nka abaporiisi akabagambira.

Abahingi barafuuhirira ebihingwa kugira ngu bitaakwatwa obukooko obundi bateho abakuumi b'okukuma ebihingwa omu musiri kugira ngu abashuma batabiiba.

Abaratukiira ekitiniisa aha kyaro turabaha ekitiniisa turakora ebi baratugambira ngu tukore kwenda ngu e'kyaro ky'eitu kitunguuke.

Okukorera hamwe omu kyanga kyaitu omugasho gwakyo kirareeta entunguuka

Amashanyarazi kugarabura omu kyaro kyaitu turakozeesa zaatooci ez'ama ez'amanda.

.... kugira ngu tugire obuyonjo, tureebekegye omu bantu, tukyendeeze aha burwaire ahabwokuba ku oraagire ... ebimwe bireetere twarwara.

Ebyokurya ebiragaruramu amaani ni nka okurya ebijuma, okuryaaa emboga n'okurya ebyokurya ebiragaruramu amaani nka akahunga, omucheeri, n'emoondi.

Okwotera kamina zaitu, n'okuzikondoora burizooba, n'okuhabura bantu ekirungi ekiri mu buyonjo, nikyo kirabaasa kutaho ebinaabiro byaitu na kamina yaitu kuguma biri ebiyonjo.

Nyowe naagira eirunga eki ndakira kukora munonga ndakira kweshongora kureeba ngu naabagye

Ni kikuru kutangira abaana endwara ahabwokuba abaana baaba tabarwire

kirateganisa abaana babaishiki n'okushanga nka baabura school fiizi haza bakaburaabura

Okwekyebeza kiine omugasho muhango namunonga waamanya oku oyemereire nooyerinda obugwire kandi oyesigs oyesiga omushaija ou oine kugira mutaaturizana oburwaire

Ebijuma ebinuzire ebirikuhingwa omuri uganda kandi n'ebiriisa bingi kukira ebyokurya ebindi ebirimu shukaari turahinga wotameroni, munete, n'emicungwa

Turabumbatiza eminwa kugira ngu tutaajanjaaja oburwaire in case waaba orwaire okakorora oyashami orabaasa kuturiza n'abandi.

Obuheereza bwingi buri muutawuni kusinga mu kyaro kandi mukya mutawuni harimu emirimo ei orabaasa kukora okatunga esente nyaingi kusinga mu byaro

Amatungo agundatunga omuuka ni enkooko hamwe na wakame.

Obworo burareeta obutamanya ahabwokugira ngu abaana tibareega

Twayoza emyenda yaitu eraba enyonjo kandi naitwe tube abayonjo

Ndaza omu eirwariro.

Ni kikuru kunaaba omubiri burizooba ahabwokwetantara oburwaire.

Eby'emikono byaine omugasho gwamaani ahabwokugira abarabyega baragira entasya ebonaire bareeberere abana baitu kandi n'eihanga rigyende omu maisho

Enjura yaabura omu kyaro kyangye okumara obwire buraingwa ebihingwa ebi tuhingire turabishukyera

Abaana bato kugyenda bakyari bato amaka kutaana kuza aha nguudo aba amaka kwebaganisamu okubugwa emirimo niyo miringo ei korona yaateganiisemu eby'obwegyese omu kyanga kyange

Piki nizo zikanyire n'egaari ahabwokuba abantu nizo barabaasa omuhendo gwazo.

Oburemezi obu abakaazi n'asbaishiki barabugana omu kyanga kyangye ni nk'okuhambwa, okuburwa emiriirmu ahabwokubwa baingi baragiboona bende ngu babanze banyaame nabo, bayaanga kunyaama nabo obwe emiriimu ebaburiire n'okushwerwa bakyari bato.

Ni kikuru ahabwokutwariza abantu embabazi ahabwokuba omu kukoragye tiharimu kufeerwa kandi omuntu ou orikuba oratwarizagye ... oyambe ondiijo araguma aragira ati nanka akanyamba bati na bati naanye kanyambe ondiijo.

Eizooba ry'enjura naanye ndareeka amaizi kugira ngu mbe nyine amaizi g'enjura.

Ebitebyo biine omugasho aha baana baitu, ahabw'okugira ngu ebitebyo biregyesa emicwe mirungi, emyetwarize yaabo nk'oku eshemereire kuba muba bantu kandi n'okuha ekitiinisa abakaikuru n'abagurusi n'abakaikuru kuha abaana ebitiinisa.

Omwebembezi ashemereire kuhurikiza abantu ahabwokuba abantu nibo ahemereire kuba arakorera kandi abantu nibo barikuba barikumanya ebirabashaasha kandi baabimuheereza akabihurikiriza nikimanyisa ngu ebizibu byabo araza kubitereeza nk'oku baabimuheereza yaaba abihuriikiriize gye.

Kwegyesa abaantu ebirungi biri omu kugira obusingye, kuha abantu esente bakatindika kukora ebintu ebirabaasa kureta entunguuka omu byanga byabo, okukora enguudo ziboniire abantu bakaguma bararabamu baratwaara ebibahingire omu butare bakatunga sente, niyo miringo eyi murabaasa kutuyambamu kureta obusingye omu'byanga by'eitu.

Garayamba abantu kutandikaho kukora obu bizinesi bukye ahabw'okuba oratandikira aha kantu kakye haza ogume orakora orongyeraho orongyeraho so yatandika n'akantu kakye nabwe arabona eky'okukora ahabw'okuba tokaguma orinzire ngu obone esente nyingi obone kutandika bizinesi kusha watandisyaho kakye oraguma oreyongyera omu maisho

Ebyokurya ebyomukazi aronsya ashemereire kurya kugira amashereka, ashemereire kurya ebihimba, akanywa amate, akanywa enkombe, akarya amahuri, akarya enyama karya n'eby'enyanja. Hamwe na doodo guriinizi, n'aza doodo, n'aza munete.

Turakwatanisa nka famiriii kugira ngu tushemererwe hamwe, turye hamwe, tushabe hamwe.

Ebyokurya ebindarya ndabiiha omu musiri ogu mpingire kandi ebindi ndabigura omu katare

Ni kikuru munonga ahabwokuba omwana yaaba atangiirwe endwara, arakura gye t'arabonabonesebwa omukwega kweye n'omukukora kweye.

Ni kikuru kwekyebeza akakooko ka siriimu kumanya amagara gaawe kugira ngu ogume oyekuumire.

Abakazi bashemereire kwejumbira omu by'obutegyeki omu Uganda ahabwokuba n'abakazi nabo baine omugasho kandi biine enteeko mpango ei barikubaasa kwongyera omu Uganda yaitu.

Eka yaaba eine entaasya nungi ab'omu maka barabona ebi bareetenga nikyo ekirabaasa kumaraho ebizibu omu maka gaitu tutahaiziine

twaba tutaine sente zirikumara kushashurira abaana turagyenda tuze mu bibiina twihemu rooni, then, tushashurire abaana fiizi reero tugume nitushashura mpora mpora turikugarura ahu twiha ezo sente.

Ni kikuru omushaija n'omukazi kwekyebeza akakooko ka siriimu ahabwokwenda ngu bamanye oku beemererire bashanga bakaine bamanye okubaramire emibazi kwenda bagumeho obwire buringwa bareeberere n'amaka gaabo n'ab'omu byaro byabo

Ndabaasa kwerinda omushwija, abaana kubyama omu butimba bwensiri kandi waarwaraho oze omu irwariro.